Alaa, nguri fotaani haɗeede waɗeede e wutteeji. Sono yooɗna ɗum, ina jogii nafoore mun. Haanaani haɗeede, hay huunde alaa hen. Ina waawi jokkeede gollireede, waɗeede e wutteeji.